Ambacho ngile lolya ngilepata ajali miaka ya nyuma maktri yalentonia twebara mbau, ambapo yale nguumisa sana ngile mishika kitende mara katratu